من أكثر أنواع الموسيقى اللي نحبهم نحب الموسيقى القديمة بصفة عامة، نحب غنيات <hesitation> أم كلثوم نحب غنيات فيروز نحب ليزتغناغ <hesitation> لقدم نحب نسمعهوم نعمل عليهم جو، نحب نسمع داليدا، إديت بياف <hesitation> حاجات هذوما يريحولي أعصابي على لخر نعمل عليهم جو، الأكثرية نحب نسمعهوم صباح ولا في الليل قبل ما نرقد يريحولي أعصابي.